Adza nɩdɩsenɛa nesɩlɩ ayɛ la neya amɛ nʋvʋ kamɛ lamɛ bʋa amɛ lamɛ bʋala menɔ ivie ne nayɔ ʋvalɩɛ yʋtsʋe mesɩlɩ sɩlɩ sɩlɩ mɛ ayɔkʋ metʋsʋ adɔ mɛ agbɔgbɔ waivɩ masɩ sɩlɩ masɩsɩlɩ mɛ ayɔ ɛkʋ kɔdʋ ayɔ ɛkukɔ dʋ mʋ mitɩ ɩdzo lo mitɩ ɛtula mezele sʋ masi mɔlɔdʋ masɩ mɔlɔdʋ kʋmɛ azɛnyɩ mʋɛ azenyɩ ɛkʋɛdɩ wafɔ nazɔɛ nʋ kpɔsʋ wʋwʋ dzakalila kpɔsʋ mɛ ewʋi kekekeke kedʋ ɛkʋwa nayɩli abʋla ɛkʋedi kpekpe ata mɛ tatʋ gamɛ lala matsɩ ayɛ dʋnʋ ɔkʋ madʋ amɔvɛ nɛmi laka fɔdʋ o azɩmɩ lakʋ afɔdʋo wʋta nawʋ kpɔsɔ wayɛ dʋnʋ amɔvɛ layɛ mɛ ayɛ komɛ atɔdzɩ noyǝ.